La matinata fa la jurnata, si dici. Megghiu susìrisi prestu la matina chi fari troppu tardi la sira. Siddu mi va curcu troppu tardi la sira mi capita chi m’arrispigghiu stunatu. Inveci quannu mi va curcu a l’orariu e la matina mi sùsu prestu, sugnu chiù attentu e arrinesciu a fari un munzeddu di cosi. Perciò megghiu la matinata chi la scurata.